يا صديقي، نفهم قداش الخوف من الطائرات صعيب. لكن حاول تفكر في الرحلة كفرصة لاكتشاف أماكن جديدة. نجم تركز على الموسيقى أو الكتب. وكلما زدت تجرب، كلما تحسنت الأمور. إذا تحب، نجم نكون معاك في الرحلة الجاية.